Ah ani gudambhe ani muzɗhe ani sur <hesitation> nganger muze ani sur mbwaha maggi ga pu maggir nheh ga nti ga sum surnheh tugu wul mihidzi ni mhidi ye ada sugiada sugi katr ngudamber nheh kaga suma sha nti alehu gha nti suga bara ga ntr su inini ga ntr sa inini ng anti anyl nheh ng anti surr mhu darr mbwafinir nheh mbafunu a ka audo ma ndada ta nda ta bofunu aka auɗa bugu wul ni gurɗa sumai ama yid ai yida daga wula yomga tuna ta bopunu wa oh nda ta bofunu aka audo ngwa ndiya hauwa ah yid ze yai saga wula wa ngeh ki taighi ntr tini guh sum tmr ah ah suda ndiye sundar, suda ah suda nviye iya yo iyarha ah ah ngundamir nhe ndah ndar dza suda ngundombar suda ah suda yo nɗigheh tuga ɗa wul ngudar m bur nar ni nguɗambho aka kuɗugama kuɗa gurna yesida aka mivzhe ga mbisi anyhil aka nhigdhe ngu mbizi tr kungi ah ka mhugzzzvhe nnga mbiji nti tabwa mhizdhe ga nti tabwa mizdhe ka pu karir suhwar mheh ka soma taga wula ma suntu hyel Ga nti tabuar mhigdeh nhed ga ntr gudamburn hoh ga ti sugar mhei ga tr tabur nheh aka auda tabuwa tuga wul ni aka aada maahanima ga tai ko kuraka alehoma ga ar akh oni ahani ma ga ti kurakamal tuga suma ma gadiya ntsita gura soma magu pwu maggi gu gadiya ntsita gura sum kaka waziyar nheh aka tabur nar akwa gura suma kwawa kwarkwa tina ha ga tir sirnheh aya soma nda nnti gufambeh aha tabwa nnfarya ti nggavi aka tabwa nadiya suma vorni taga wul ni gudambe aha yara sum ahwa danya ni diya adiwai ambuwar nhah ya gudambur nye ya sugar ni ya sir ni ya su indaniyal gun ta aka ntsir ma ganti anyit anyil tugu woll ni magu tini ni dza yu kudzugu han ko ka mhizale koka auda ma gata ɗai mahani ma guda mbizi butur yayi tuga tudmi ahani tuga wul ni tuga wul sur ng udambeh ni tuga wulni ga tdi tini ga pu maggi yap u mlzde ga pu kagila ga pu nsita kagur suma ko kura ntsir ka nti kagur simwe ko kumata duver shan us ka hyel hau barka ndighch kaga ntai kayur sumai tuga wul ni ahani luwa luwa ma nda ti dini ambwa luwa luwa ma nda ti tini mixine luwa luwa ma nda ti tini. Gudambeh luwa luwa ma nda ti dini asugwai luwa luwa ma ndati tini anyr luwa luwa aka mizdhe ma nda atr tini tu ɗara suma tuga wul ni ma tanwa ma yid ai dara sumvai nda hi ma ndu guni u hi nda labu usai ka hyel siyaka barka mai iya yo iyarna yo kwarnana ndighe ka. Hyel nagur nyuar tuguri yo tuga du wuti ga dambhe ni ma magu ntai alaho ni ma ngu ntitini aka tubwa ahani ma ga soma adiya ka tanwa ahani ma ga ysumai ah dzaghu masu ana ndai tuga da wal akcho ni dkhp ni tuguda wul ni a dzaga masi ye a tabwaye soda mpua ka shinkafa ma ga bwati ahani agu sumai tugada wul alehor nkeh ni nha mbizi ka kitini ga soma nkwa nu ah mbigi ka hyeti katayer duve katakayar ghudam bhe ɗza muar ɗolba layer sukar ka dulba layer learif sufiarka dzi nti teayer suma ya ndr ada ngrrwe phalormani jirnani tugadala wule ada tulayar leayar sumai tuga haul ahanini wazarna ka hyel na dar barkat dari ku hyel badar smar dari kadar pwi sangurai kadar hakur tura akwi sangurai kadar tsa ki hi sukar tugo da wolni kowani suhwar ni maguzhindi turi ga tai magu zindi tar wai miyi. Lulu gu tai magu zindi tar wai mmiyi lulu gu tai magu <hesitation> suhwar murda ala ya nymi ni nda iya ya yimi adi adi hon wai anti kufar ni yahan iya gadiya poku mmhigd he wai ah iya nda nda pukur mhize ya ala gadumbhe ya mana said ha aka tabwua gga tuna ta bulbuti ndadiyo tha aka duve wai. Sai de ma mi dar ani tuna ta ga tabwa haka tabwa ni dza haka hada dini kaga dai mizhothe aka tabwa ga tai gghhudambhe anyil mmheh aka tabwa ga tair mhizer mheh ga tryaka tabu any. Lnheh ga ti aka mizdeh tuga wul suni sukar ni shan yi jindi duuar kibaku dara mbizi tai su inda gu tar tabwar nheh gu tai tabur nheh ahani hywate ngwate mu gatai adiyaka auda wau ga tai aka malur ni ma ga tai hura <hesitation> aka auda ma ga ti sur nheh tugada wal suhwar ni ma hyel ta lagu ssu ma ga ti surnhe ko malma ga tai kura suhwal ma ga tai tuguda wul ni sukar ni gudambu ya myzaryu mbuharya <hesitation> asugwar ya anyil barya gaka hura ku sunar kati surnai yar kibakuni yarda din sokurwai hayor nti koma mi tryara sumai tugu wul shani mo hyal nayar yna dulba yara tui yara som kaka modarna mayar nnghi wal kaka wazar na gudambheni tugada wulai gudambe kakka tsa aleho yarni kaka mhizdi ni kaka suna huni n tuga wul ni aka ntsir ga tai aviyated ntsir wai ga tai aka mal gafa kuro mal gata. Aka maggi gata ako dilhalan nhir nheh gha ta adiyuka dlahan nhir nhe wai gata aka mbimal an ta kasuma tuguda wul sumanitugada wul suhwar ni tsu dzu surmi tuga soma komi tuga somai gu suma ga sum kaka wazor nheh wazar nheh wazar nheh asuma wazar nheh aoiya kyamar sukwur wai guɗambha ahani ma ma dara sumai sumuma ɗura soma muar aatu diryar ni madat nheh ni adiyal nkyemar sum ai iya ui dora lika ntyama su suma mu dza kal dama darai madu thbaku wai kura dora jumai ddora som to ahaniya iyarna mur sum dza ddara sumai wazanan ni mini iya mumu gu ghalun a yi kalan duyja iya iya ina kwaana gu piya guk pi kalan yi pi kala iya yi pi kalan iya dungle mumi gleh kaka hiri ah hiri adiwai iya ndika iya ki mbata nomur kuna go mbati ah mbati tu ngimbwi allam war fukar muay o iya ka gimbti alagor pular guri kagur sunor guri ga gim bwi fula dzada ta duvai ɗza ti duwai kagu kitsimta wanke wanke ha puter naghe tumm ata ntasu gagursumai ka putar naghe tum ata nbasa gagursumai ka ɗzi fatu tum ka ɗzi lika krisinta tuga wul ahani wazurnani kwurna ma kili ahani tugu wulahaani.